Ty karaza palito haiko: kapotra, i costard. Zao o. Costard lafa mamonjy fety miaraky amin'olo manakaja rey fa kapotra sikina lafa manitsy ty andro antanà eo na lafa tena samby tena avao ro- arakakaraky ty lanona vonjea avao kea moa io sady arakaraky ty ty fi fivorivoria.